معنديش شخصيه معينه ت- تعجبني، أما ننجمو نقولو يعجبني حنابال، يعجبوني الحاجات ليعملوه، يعجبني <hesitation> قراراتو، نتصور، نتصور الحاجات لصارت الكل من القرارات القوى نتع هاذو القرارات، القوى نتاعها لفما مخ قاعد يخدم وي معناها بما أنو فما مخ يخدم قدرنا نستنتج أنو حنابال كي علاش يعجبني.